Ny écureuils de biby mipetraka any anaty hazo. Mandôka vata-kazo izy de ao izy no mipetraka. Ny fomba fiomanany ho amin'ny ririnina a de fanangonana sakafo, ny sakafony moa de ireny voambonin-javatra ireny voatsinefy ohatra, de angoniny ireny a arak'izay abetsaka ilainy a mandrapaha tapitry ny ririnina, de miezaka izy a tsy mivôka ao a rehefa ririnina.